Ba bisí dʋ sɩ, bʋwɛ sɩ álámɩnáá yála ka da ɔ'ɔlihéérii? Álámɩnáá yála ka da ɔ'ɔrízikíi? Álámɩnáá yála ka da ɔ sulusúlútoo? Álámɩnáá yála ka da ɔ dɩŋɛŋɛrɛɛ? Álámɩnáá yála ka da ɔ lekifɛrɛɛ? <hesitation> kɔɔ wáana' á yɛ sɩŋmɩɩ dúúnia kayé dɩ kɔnɩyá mɔɔ ŋmɩɩ, álámɩná wosóo tɩ dziró kɔnɩ lʋñmanáá yá ééé! Álámɩná wosóo tɩ kɔnɩ lʋñmanáá yá dúúniayamɛ. Bɩɩ ŋ lʋñŋ ŋ lʋñŋ ŋ lʋñŋ paann ŋ firiŋɛ, firiŋɛ dziró wɛná lʋlɛ'ɛ yá eee. Kpákpárásɛɛ tɔñ sɩ firiŋɛ wɛná riiba, bɩɩ ŋ lɔ firiŋɛ tɛlɩ, ŋñ yúku bʋ rííba kééyá. Bʋtɛɛ bɔɔ ñ kpátáa náá kpátáa lʋŋ, ñ kpátáa yɛ tʋmʋrɛ bʋ gɔnɩ, ñ kpátáa yɛ lɔ́ŋ kpáta yɛ ína ŋaalɛ abéé ŋyɛ títítí mɔ, bʋ kaa tala faádzemɔ ññ tɔŋ sɩ ɔɔ gɛ, bʋ gɔmɛ, maá sɔkɔ kada ma yúkutɔ kóo. Ŋñ sɔkɔ kada ŋ yúkutɔ, dúúnia wɛ kaá dánɩɩ yáa? Ŋnáa? Batáa dá ŋ yúkutɔ bɔɔ, yɛŋñ ŋɛ ŋ tʋmʋrɛ ŋñlá dziró. Yúkutɔ bɔɔyɛnɩ, baá ɖéŋna bʋná tʋmʋrɛmɛɛ yá, yúkutɔ bɔɔyɛnɩ, bʋnáá kɔnɩ fɛ bʋtɩɩyá, bʋtɛɛ na ŋ sɔɔlɩtɔ bɔɔ. Ná yáa ɩsɔɔ ñbɔɔ ŋñ sɔkɔ ŋñdá ŋ yúkutɔ kóo dzɛ abéé? Ba tɔñ fɛnɩ sɩ ɩsɔɔ wɛ ɔɔdá ŋʋrʋʋeáa? Ɩsɔɔ tátáa tána dáámá bɔɔ. Doomi dɩ vʋ gba, bʋ yelé bʋtɛɛ dɩ woósósóó ɩsɔɔɔ mɩna bɔɔ. Bʋ yelé mʋ nɛsɩrɛ mɛ goóreé mʋʋ náa ka tala yáasɩ ba táa sɔkɔ ka da bɔɔ ŋmɩɩ. Báa aŋbʋ mɛ dziró bɔɔyɛnɩ, lʋñmaná mɛɛ dɩwɛ. Ŋʋrʋʋ bɔ sɔkɔ ka kʋñtɩ vanɩŋɛ boéé, báa aŋʋʋ yɛ ɔɔ lʋñ bɔɔ bʋ bisiyá sɩ ñ yúkú bɩ tɛlɩ ŋmɩɩ, bɩɩ bʋʋ sokpo taláa, ŋñ yúku bɩ kéé yá. Bɩɩ bʋʋyiya taláa ŋmɩ, bʋʋ kɔnɩ kaa yúkú nɩ kéé yá. Sɩ bʋʋyɛyá ŋñ bɔ tɛlɩ ŋmɩɩ, báa bɔɔ mɛɛ ŋwɛ, bʋʋ kɔnɩ kaa yúkú nɩ. Bɔɔ yáa ŋñbɔ ŋmɩɩ goóreé ŋ tátáa dʋna bʋʋ ŋñ ɖéŋna bɩ. Bɔɔ yáa ŋñbɔ ŋmɩɩ yɛbɛbɛɛɛ bʋwɛ bʋʋ kɔnɩ kaa yúkú nɩɩ yá, amáa, bɔ sɔkɔ ka kʋñtɩ vanɔɔ bɔɔ. Bʋ fɩsá ka do, ɖaɖa fɛfɛtɔɔ kɔnɩ kaa dzʋ nɩ bɔɔ. Mɩnɛɛ dɩ duuniya kadzémɔ wɛɛ dzɛ. Ɩdzá go ba tʋñ sɩ álámɩnáá fʋsɩ ŋtɩ sóóni dziró, yúkú suúru dziró, yáa sɩ bé? Bʋná mɔ ba tɔñ sɩ yúkú suúruú wá, bɔ yɛ alɩ kaa gaŋtɩ ka yɛ ŋtɩ ásáráwʋ bɔɔ. Ŋnáa? Bʋ kɩ furutɔ ñ kaa bútí awárɩ bɔɔ. Kʋná na kʋtɩ na ŋsɩ baa tʋñŋa sɩ sɩŋɩ ka da ŋ yúkutɔ. sɩŋɩ ka da ŋ yúkutɔ yáa sɩ bʋ gnáñtɩ yɛ kodzémɔ ka sosi sɩ kʋrʋwɛ kʋʋ kɔnɩ boéé. Ŋnáa? Goóreé mʋ mɩtɔ goóre, goóreé mʋʋ mɩá bɩ ka talaá dzɛ. Tɛfɛ álámɩná bʋ tá mɛsɩná álámɩnáá da ɔ yúkutɔ bɔɔé. Doomi asokpoó wáana kaá lá, ka tá kaá dá ŋʋrʋ boé. Bɩɩ kɔɔ ɩsɔɔɔ dʋwá sɩ kʋ kɔnɩ kaa yúkú nɩ, kʋ táa dá sɩ náá yúkú bɔɔ ŋŋgɛyá mɩnɩsɩɩ boé kʋnáá kɔnɩ kaa yúkú nɩ kéé yá ééé. Dɩ dzɩñ go sɩ bɩɩ álámɩná, dɩ yɛ dɩɩ sʋlʋ ɩsɔɔ, báa aŋʋʋ yɛ ɔɔ sʋlʋ ɩsɔɔ, ɖaɖa fɛfɛtɔ, ɩsɔɔɔ taŋná dʋ, amá álámɩnáá da ɔ yúkutɔ, álámɩnáá da ʋ ŋɩrɛ tʋtʋŋɛ, matá kpá sɩ kʋná wɛ gba, kʋnáá yála ka yɛ bɔɔ. Batáa dá ŋɩrɛtʋtʋŋɛ bɔɔ, ŋɩrɛtʋtʋŋɛɛ dá álámɩná. Batáa dá ariziki bɔɔ, arizikii sɔkɔ ka da nɩ. Bɩɩ kayɛ ká yɛ ŋñka bɔɔyɛnɩ, kánáá dá nɩ fɔlɔɔkʋrʋʋwá ññ talá ka deñna kɛ. Ŋnáa? Tɔŋtɔñmɔɔ dzʋ tɔŋtɔñmɔ wɛee tɛfɛ ñŋ tɔŋ sɩŋmɩɩ ŋŋriziki wɛ kaá dá nɩ, báa séé ŋyɛɛɛ kawɛ kaá dá nɩ. Bʋtɛɛ mɩnɛ bɔɔ,ŋ gbɔɔɔ kɔɔ ñ fúa lɔ ŋwɔŋñ lʋñ tɛlɩ bɔɔyɛ nɩ, kawɔ kaá dá nɩ fɔlɔɔkʋrʋ ká ŋ ŋñlá kaa ɖeñna kɛ kéé yá. Gɛ, lɩʋñmanáá ŋñ lʋñ ŋñ lʋñ ŋñ lʋñ bɔɔyɛ nɩ, ŋtɩɩ viri alihééri karɩ fɔlɔɔkʋrʋ bʋʋyɛ nɩ, kánáá kɔnɩ kaa yúkú nɩ bʋlɔ, abé kaá sɛñnɩ gbɔɔɔ ka kɔnɩ kaa yúkú nɩ fɔlɔɔkʋrʋ. Ŋnáa? Ɩsɔɔɔ yɛ bʋwɛ yɛbɛbɛɛɛ, bʋwɛ biti, ɔ weésósóó bʋtá biti bɔɔ. Batáa dá, álámɩná, bɔ da ŋ sulusúlúto boéé, ná tɩtɩŋɛɛ yɛ fɛ ŋtɩ sulusúlúto. Doomi ŋʋrʋ tá ŋɔɔ kɔnɩ kaa lʋŋ fɛnɩ dúúnia kadzé mɛ bɔɔ, báa aŋʋ na ɔ kʋrʋsakʋrʋsá.